ah bueno ña ku ñaa ti ti kuu ave ha´nakatye ti´ñaa umm kee tyikua nantukuri ña kasiari a nantukuri a saini ri kiti a siani ri ñaa kuu niri sia´si ri´a ñaa´ra ñaa yaa´in kiti li taku ti ti ñaa-m taka xiña sakari riso míaa i´su xiña Kuri tyi ñaa yaa ntutyinuli ri ra vii so ka ntutyinuli ri ntutyinu kuali hua ta ni tyae ñaku ñu´u uu-n intayo kuaayo ñu´u nta´a ka´ra unikara ya ntutyinuli ri ra ña´ra ntava ri kò´o sinuri uu-n tani siniri nu ñu´u ra ku yati siri kuari nùù ñu´u so kuyati so ri kuari nùù ñu´u ra tika kuu ri kee tyikua ntukuri ña yasia´ri ri´so uu-n va´a ntaa kiti kuatyii kee ityi ti´ha nta kiti kuatyi taku nti´kama ha taku uu-n tiku ti ti tuvi yo tyikua taku ñaa takuu mii kiti kuatyi li ñaa kee ra ña´ra tili ka sakuntari yasi ri tyu uu-n tika ku ri kee ña ku tyikua nantukuri´a kasia´ri